Ny fomba ananganan'ny castor barage-ny anh, <hesitation> tateriny sibitibitika alongany ny kakazo de rehefa voatatitra ananjy igny kakazo anh de malaka fotaka koa izy de hosorany am'kakazo igny de arafidrafitrananjy akeo, de zany zany ataony anh mba azahoany laoka koa agnatiny.